Eh, allora dicev mia nonna, miettl n'terr e vir si cammin. 'E sord so <hesitation> so so un un materiale ca t' pò offrì parecchie cos. T' ponn offrì 'a sicurezz, t' ponn offrì 'e cure, t' ponn offrì 'a possibilità 'e fa tanti cos. Molto spesso pure 'e realizzà 'e desideri. Pecchè tieni l'opportunità 'e sturià. Tien l'opportunità 'e t' ji a fa 'e viaggi, tieni l'opportunità 'e t'accattà tanti cos, ca comunque t' ponn servì. E dint 'a chillu mument t' dann pur nu poc 'e felicità, però secondo me 'a felicità chella vera, chella autentica, che <hesitation> deriva da da rapporti, da accoppiamenti significativi, dall'amore, dall'amicizia. Chell nun 'o ponn accattà, anche se spesso, quann tien 'e sord t' corrono tutt quant attuorn, comm s' dic inzomm, quann 'e mosc vann nu poc ngopp 'a munnezz ja. Nu poc accussì. <hesitation> E sostanzialment Dint a chillu mument vale pur ca tu si felice, pecchè tien tanti cos, però nun t' riend conto ca dint 'o mument ca nun 'e tien, tutt chesti cos, si song 'over t'arrimaneno vicin. Riman 'a famiglia, ti rimane l'amore, ti rimane l'amicizia. P' chi ha soprattutto nu scop dint 'a vit, chell è 'a vera felicità. Pò essere gratificato, pecchè si 'na persona equilibrata, poi sicurament 'e sord ti ponn dà 'a possibilità 'e ti piglià tanti cos ca t' dann 'a felicità, o che comunque t' t' permettono 'e vivere buon ja. Però secondo me nun t' ponn accattà 'a felicità vera e propria.